כ'האב קיינמאל נישט אפגעציילט וויפיל סטעפס איך נעם א טאג, כ'ווייס באמת נישט וויפיל. <hesitation> אויב איך וואלט געדארפט מאכן א ווילדע <hesitation> אזויווי געסס, וואלט איך געזאגט טויזנט בערך א טאג, <hesitation> וואס קומט אויס צו א וואך בערך זיבן טויזנט. <hesitation> קען זיין מער - קען זיין ווייניגער, איך בין נישט זיכער